Навъҳои гуногуни себ вуҷуд доранд. Грэнни Смит турш ва сертаъсир буда, барои тайёр кардани пирог ва салатҳо беҳтарин интихоб аст. Фуджи ширин ва шарбатнок аст, ки барои хӯрдани тару тоза хеле мувофиқ мебошад. Гала мулоим ва ширин буда, барои омода кардани компот ва соусҳо тавсия дода мешавад. Ҳар як навъи себ вобаста ба таъми худ дар дорухатҳои гуногун истифода мешавад.